<audio distortion> bily aho aloha. Fa rahotraky nanao plein, nanao replein nampiditsy gasoil agnatin'ny tobily aho isambola, mety ho ny- ataotsika hoe ho ny impolo eo. Name- nampiditsy nampiditsy cinq litres isaky mampiditsy aho zany, impolo zay. Cinq litres zay eo amin'ny ah dimy arivo sy roa aly eo, donc, raha impolo zay zany magnome amin'ny dimy aly sy roa hetsy eo gny vola miala.